Fikafika ataoko rehefa kely vola an-tagnako rehefa ikarakara sakafo zaho de mividy; <hesitation> ôhatra hoe mividy angivy zaho, mividy patsa zaho, mividy tômaty zaho mividy tongolo zah de na de bitika aza ny vola ampelantagnako de mahampy karakaraiko ataoko matsiro sy ataoko ranony de matsiro de mahampy anay.